أكيد التعليم مهم للمجتمع هو الركيزة الأساسية أصلا باش ينهض المجتمع، <hesitation> باش <hesitation> تقوم <hesitation> مع الدول وباش تقوم <hesitation> العباد وباش تنهض من الفقر وباش تنهض من الجهل، اكيد التعليم مهم هو اللي باش يخلي الناس تقدم، وباش يخليهم يفكروا باش يحسنوا من رواحهم وباش يخليوهم ينجموا يعيشوا وينجموا يفكروا.